Tomiɗon mari duɓe mi warta mo ɓuri komai wawugo fijirde chess ha duniyaru, aran nii mi dingai fijuko chess mai daga hande mi fuɗɗata miɗon fiya be mo ɓuri'am wawuko miyaha bo ɓe ekkitina'am nomi watta defence, attack nomi fijata nonnon be hore'am, mi fijata be goɗɗo, mi fija be computer sai mi fija be himɓe.